Na thin t'ethi xra nch'i nchi thi thathi thi thi nthaxraa nda rusen pipian ya lane la thajusine ruruna ya xra nch'i thi nda the ya ruxan nchi thi thi <noise> thasan thi thi a thin <noise> neta na nge thia nyu guala nchii jarucho.